Andalus e annde dow pellel e jam ɗiɗi ɗe. Caggal maa woppita ko e laawol baɗteeri, darndiral toɓɓere, Moors e moɓɓe ndiyam Krista. Ɗemngal Caasila woni ɗemngal Andalus amma e baɗi ɗemngal leylaaɓe waɗi, mesɗe Catalan, Galician e Basque. Andalus e andi ko ɗaɓɓitaaji mawni e jam, laataa La Tomatina.